इद ठेलागाड़ी इद सरल मशीन दू जू भारी वज़नऊ ढोने पंग मदद लान्च। जू इद सरल व्याख्या दू कि जू हाला कामंग लानतो। ठेलागाड़ीऊ मुख्य भाग प्लेटफ़ॉर्म ठेलागाड़ीऊ प्लेटफ़ॉर्म दो हिस्सा निज जहाँ भारी वज़नऊ ताते। पहिये ठेलागाड़ीऊ पहिये जू पंग चालेनो मदद लान्च। हैंडल ठेलागाड़ीऊ हैंडल दो हिसा निज जिसे दोपंग चुमचुम जू पंग चयाते। ठेलागाड़ीऊ कामंग लानो तरीका। भारी वज़न तामो सबसे पहले, भारी वज़नऊ ठेलागाड़ीओ प्लेटफ़ॉर्मऊ ताम ज्ञयाच। हैंडल चुमो, ठेलागाड़ीऊ हैंडल चुकोज्ञयाच। ठेलागाड़ीऊ धक्का रानो जू बाद, ठेलागाड़ीऊ धक्का केम पड़ेतो, जिससे दो चालेन लागेतो।